A bôka Italia ndraiky zen̈y, hafanana in̈y koa fa ete mafana izy de avô may be hoe. Karà amy sida an̈y zen̈y izy may be. Karà fa a- andron’ny hasara ndraiky zen̈y izy, mandomando ndraiky somary eo eo hafanana aminan̈y.